<hesitation> Taa waɗai haya moota to leyɗe yaasi sey naftiraa e internet ngaɗa sacin boɗɗum. Suɓaa kampani boɗɗum ndem bo tabitina a mari kredit kad, a mari kati insurance, ngaɗa bukin ko hewta ñalaande kutinirtaa e moota ɗum wara.